Xúge̱ꞌ rí ma̱gúxnúulo̱ꞌ, <laughs> séro̱, timbá, riajma̱, <noise> riatsú, riakho̱, wuitsu, majuun, juaan, migiñuꞌ, mijna gu̱wa̱ꞌ, gu̱wa̱ꞌ, gu̱wa̱ꞌ e̱mba̱, gu̱wa̱ e̱jma̱, <noise> gu̱wa̱ꞌ e̱tso̱, gu̱wa̱ꞌ e̱kho̱, <noise> gu̱wa̱ꞌ nítsu, gu̱wa̱ꞌ nítsu i̱mba̱, gu̱wa̱ꞌ nítsú e̱jma, gu̱wa̱ꞌ nítsu e̱tso̱, gu̱wa̱ꞌ nítsu e̱kho̱, mbá skíñúꞌ, mbá skíñúꞌ i̱mba̱, mbá skíñúꞌ e̱jma̱, mbá skíñúꞌ e̱tso̱, mbá skíñúꞌ e̱kho̱, <noise> mbá skíñúꞌ witsu, mbá skíñúꞌ majuun, mbá skíñúꞌ tijuaan, mbá skíñúꞌ migiñuꞌ, <noise> mbá skíñúꞌ mijna̱ gu̱wa̱ꞌ, mbá skíñúꞌ gu̱wa̱ꞌ, mbá skíñúꞌ gu̱wa̱ꞌ e̱mba̱, <noise> mbá skíñúꞌ gu̱wa̱ꞌ e̱jma̱, mbá skíñúꞌ gu̱wa̱ꞌ e̱tso̱, mbá skíñúꞌ gu̱wa̱ꞌ e̱kho̱, <noise> mbá skíñúꞌ gu̱wa̱ꞌ niꞌtsu, mbá skíñúꞌ gu̱wa̱ꞌ nítsu e̱mba̱, mbá skíñúꞌ gu̱wa̱ꞌ nítsu e̱jma̱, mbá skíñúꞌ gu̱wa̱ꞌ nítsu e̱tso̱, mbá skíñúꞌ gu̱wa̱ꞌ nítsu e̱kho̱, <hesitation> mbá skíñúꞌ mijna gu̱wa̱ꞌ, a̱jma̱ ski̱ñú, a̱jma̱ ski̱ñú i̱mba̱, a̱jma̱ ski̱ñú e̱jma̱, a̱jma̱ ski̱ñú e̱tso̱, a̱jma̱ ski̱ñú akho̱, a̱jma̱ ski̱ñú witsu, a̱jma̱ ski̱ñú majuun, a̱jma̱ ski̱ñú juaan, a̱jma̱ ski̱ñú <hesitation> migiñuuꞌ, a̱jma̱ ski̱ñú mijna gu̱wa̱ꞌ, <hesitation> a̱jma̱ ski̱ñú gu̱wa̱ꞌ.